Lang ga̱ lang ga̱ yil. bi ga̱fe yen na. ani to bi ga̱fe. tong ga̱ lang lang ga̱ ɗemen ga̱ yil nɗe na̱ ho. anito ga̱me. tong ga̱ yir a gurum ga̱ ɗemen. tong ga̱ yir a gurum ga̱fe, gurum ga̱fe la nɗe duk nda̱ ga̱, tong ga̱ man ko ni sa̱a̱ o, ko ni sa̱a̱ ba o, kat ga̱ kat nmak ga̱ sa̱a̱, har ga̱ man ga̱fe ga̱n ni. tong ga̱ shin kokari ɗe ga̱ na nda̱ gurum ga̱fe gun ɗe ga̱shak i, ɗe ni ga̱ kat i zak. nɗin kong ga̱fe hen man de ga̱n lang-lang ga̱ɗemen ga̱yil nɗe na̱ ho, tong ga̱ shin a shaar ga̱ ɗemen. tong ga̱ ma̱a̱r-ma̱a̱ ba. nie ga̱fe gurum ga̱ ma̱a̱r-ma̱a̱r, a gurum ga̱fe ko la ma̱an an nang, ni bi muk nkiak mukma ni mang ga̱fe ni a gurum ga̱ ɗemen ba. nkong ma̱a̱r, <noise> ma̱a̱r a bi ga̱ ɗemen ba, so tong ga̱ lang rayuwa ga̱fe nga̱ shin ga̱fe ba ma̱a̱r nɗin. to nɗin lang ga̱ lang ga̱fe tong ga̱ lang nɗena̱ ho. ga̱yil nɗe no, ga̱fe tong ga̱ shin ga̱ ɗemen hok. la ga̱ pen sa ga̱ nɗin ma̱a̱r, la ga̱ pen sa ga̱ nɗin de ga̱n swa ma̱es ɗe ga̱ to yin nɗin, ɗe ga̱ ma̱es ga̱ tuu ga̱ i. ga̱ lang mak npe na̱ tong ga̱ yir i, ko jap ga̱ ma muop la na ga̱ muop tong kwal muop yin ga̱na̱ amis. Koom ga̱ ba ga̱long. miskoon nɗe no swa ma̱es. ma̱es tuu ni lang. ntong nang. ga̱ vel ga̱ ƙun muk anito, lang ga̱ lang ga̱fe tong ga̱ lang ga̱ yil ɗe ga̱ lang ga̱ ɗemen i nɗin yil ɗe na̱ ho, anito ga̱fe ga̱ shin bi ga̱ fe nga̱ shin da̱ naan, a shit naan. nie ga̱fe la ga̱ nlang pin naan, ga̱n lang tong ga̱ shin kwal naan i ɓak. ga̱n ɗe ga̱ shin kwal naan i ɓak, toh, tong ga̱ shin nie ga̱ nian ba, nie ga̱fe langship naan shie men a ga̱bi nie-nie ga̱ ɗemen ga̱ shin da̱ gurum. nie ga̱ nian ga̱ shin da̱ gurum a bi ga̱ ɗemen ba. so ga̱, nde, da̱ rayuwa hok zak yit nɗe ɗi ga̱fe ba yan da ga̱fe tong ga̱ gama rayuwa ga̱ ga̱ yil. ga̱fe tong ga̱ shin rayuwa ga̱ ɗemen bi muk, a dole tong ga̱ kat mat. la ga̱ kat mat, ga̱ lap mat kuma mat nɗe na̱ ga̱ tong lap ga̱ a mat ga̱ ɗemen, a mat ga̱fe shin ga̱ nian ba, mat ga̱fe ni a ga̱ tong kaar ga̱ ga̱ nie ga̱ ɗemen, ga̱ ma tong ga̱ kaar ni ga̱ nie ga̱ ɗemen. ma̱shaar ga̱, tong ga̱ lang an da̱ ma̱shaar ga̱fe muop ga̱ shin ga̱ ɗie ga̱ nian mou, tong ga̱ lang an da̱ ma̱shaar ga̱fe muop ga̱ shin bi ga̱ ɗemen. la ga̱ lang da̱ sma̱shaars ga̱fe muop shin da̱ shit ba se ma̱es ga̱n swa Muop tong kwal muop ni ga̱n ɗe na̱ ma dip gwen gwen a bi ga̱ ga̱me, gwen a bi ga̱ <hesitation> gwen ga̱ pue shin gwen mou, sai ma̱es ga̱n swa ɗe gu terep i nɗin, kuma ma̱es hok ma lat ka ma̱es ba, ma̱es ga̱ nian. ndibi ɗe ɗi zakyit ga̱fe a bi ga̱ nian fe tong ga̱ na ma, tong ga̱ zen ɗe ga̱ ma̱an ma duk nda̱ pe hok ba, anito, bi ga̱ swa yim ga̱ nian. yim ga̱ nian nɗe na̱ kuma a bi ga̱ ɗemen muo, ga̱ swa bi hok. ga̱na a nie ga̱ nian. so la ga̱ lang rayuwa ga̱ ɗe ga̱ shin <noise> <hesitation> ɗe ga̱ lang lang ga̱ ɗemen hok i, tong ga̱ shin ga̱ men ƙa dip bi ga̱ nian nɗe na̱. ga̱me tong ga̱ lang an da̱ ma̱shaar ga̱ ɗemen, ma̱shaar ga̱ shin ga̱ɗong. tong ga̱ lap a mat. tong ga̱ kwam mat ga̱fe shin nie ga̱ nian mou, mat ga̱ shin bi ga̱ ɗemen ɗe jap ga̱, la ga̱ lap, la ga̱ ɓak jap, jap hok zak muop tong war nie ga̱ ɗong, ko nie ga̱ ɗemen ga̱ leng gwen tong gu shin i nda̱ neen muop ɗe muop ga̱ shin i. muop tong na ma̱shaar ga̱ muop tong kwal muop ni ga̱sha nda na̱ nlang, ni ma a ga̱ shin bi ga̱ ɗemen, a gurum ga̱ shin nie ga̱ nian ba, a gurum ga̱ ma̱a̱r ba, a gurum ga̱ swa ma̱es to ndin ba. dip bi nɗe na̱ ho a gwen jap bi ga̱ ɗemen ga̱fe tong ga̱ shin to ɗe muop ga̱ kwal i muop ni a wani dok a gurum ga̱ shin nie ga̱ dong, wani dok a gurum ga̱ shin nie ga̱ nian mou. to anito dibi ga̱fe hen-hen na nɗin gwen jap bi Rayuwa na̱ ga̱fe hen ɗe tong rang i nƙiak na̱ ga̱fe la ga̱ shin ni, tong ga̱ shin a bi ga̱ ɗong, nie ga̱fe bi ga̱ dong a bi ga̱n shi. ga̱mai man nie ga̱ nian ba, ga̱mai bi muk a gurum tun ɓit ga̱fe ga̱mai lang, zem ndibi ga̱fe ni tong piak shie ga̱nie muk mou, hen kuma laga shin rayuwa ga̱ ɗemen anoto hen tang shal ba. la pet, la na ko gurum ga̱nang ƙaga̱tep ga̱nang, hen tal ni, ko la tong ga̱ kaat hen bama, wel hen mou, hen dei hen la na ga̱ ga̱ waar, hen tal ga̱, hen kaat ga̱, hen kaat ya̱ an shie na̱an na̱, ko ga̱ a miskoom o, ko ga̱ a laa nkongo, ko ga̱ a lareepo, ko ga̱ a lasual o, dip a nɗin shie ma̱an muk rayuwa ga̱ ɗemen ga̱fe hen na anito, rayuwa ga̱ɗemen ga̱fe gurum tong shin ni ɗe ga̱ ga̱ shin bi nɗe ni i.